Raha ny amiko manokany aloha de samy manana ny fanapahan-kevitriny ny <hesitation> olombelo kiraikiraiky, ohats'izao amiko manokany: hafa ny fanapahan-kevitsy mety amiko, mety tsy hety amy namako hafa.